Nda she ugondu ehilo unaa na emeci mi wenicihje nubwa tun na akano ngaa ta gwumwa. And nsheshi ugondu ata and nhwuje ulatu bwa tebiye she iyi ne ya nda timbiyono. Uzawa ugnadu ehilo kwo kaa time tunhwa iyimeye zha she namane butu zha ya hare baa zhe yaga uri g and maa nje gwoje emeci mi naa na wenicijge nu ugondu ehilo. Aa nje gwoje aba tebiye. Hwaye bwonu i she iyi ne ama hwuga latu nu-uraij mu, impeni shi ubautu o, yaa ga she maa iyi ne she maa la nseshi shi ugondo ga o, asha hwaye nshe bujama kwo kuwa butu ko na she maa zhe ma nda ubauta nu-untiza ga. Ama uwa akana empeni bu, bi shepa aka bee mbisegeni ugondu ga. Nje unyasa, tebiye. Hwaye bwonu n yeri mo yipo ehilo. Hwe ti yaa she ma gba maa bauta namba apata kos, i she ugandu na yo mbiyono butu te biye nu uraij butu gwumwa izasa hieme elele. Kwo butu butu hwaye du she ugondu baa nda naa na kwo yaa shɛ ɛ gwomineti cɛnjɛ tu nayejeriya ya nda ulenibɛ Na bụtụ bụtụ du ɛɛ hiɛg̱ ga bụtụ bụtụ gwuri bo nda ugondu ehilo ma gba maa i zhɛmanel bụtụ elele. Ehilo, uzawa ehilo bụtụ gwumwa zha shɛ yago urai go ibɛ shɛ, i shɛ ogwu unaa na babassa yajɛ, ibɛ kaa du shɛ iyi nɛ shɛ ecilo na po pa wutu abassa gwuri ekunyi iwɛnɛ ti yaa shɛ maa e shepi la ugondu ehilo ee sheji nu umbe. Ama kwo ti yaa shɛ gana ata tɛ njɛ gwoje i shɛ iyi nɛ mo ti mbiyono hwayɛ nu ajɛjɛ tu unyizo ga. Tɛ njɛ gwoje agwatana tebiye, nu gaa ta ushawura mu no, bụtụ elele shɛ maa bụtụ bụtụ ga mama pana nuugondu ehilo ejimi ugondu ehilo zhɛmɛ tebiye, kwo yaa she yajɛ ugondu nya ti cinji na aba nda, bɛ shɛ ba nda ugondu ehilo taa ni tɛyɛu ti mi uwa ci aka na hwo ma nda, ama ngee bi mbishi shi naa ma nda ugondu ehilo bɛ zha shɛ ba mapao. Ma nda ugondu ehilo tebiye omo gwushigo iyimɛnyɛ na ma ya gamba nu mi aug mi mi ne biyikwo mi na atwa vwe kpaag naa na namba no ohrolu ata. Geskiya njɛ gwoje agwatana, ngaa njɛ gwoje emeci mi. Nu gaa ta ga bụtụ bụtụ mama pana nu ugondu ehilo nu gba maa i zhajɛ nu ti mbiyono nu uraig tu maa gaa na eti mepi magba maa ugonu ehilo ubwa shɛ aa kwungwunrusu iyi elele a tɛnda njɛ gwoje tebiye ga agwatana ti mbiyeni.